Maisha a- a kang'a akati kasha fo le avelii moomu kidogo wakati nge fanya kasi sa jeshi baada ya iuya haati ngasha ansa kasi ya kilimo na ufugaji kwaio nkaika maisha nameng'esha kwasabbau ngive ilima nkakumba umbe. nkakumba nguruve. nkakumba mburu. ngakumba nnguku kutro maisha nemesha kwelikweli kipindi chi. ngaongera mtaji le nkaongera ufugaji maisha neva mesha saidi.